<hesitation> Ayapota yave jokua entrenamiento jei karai reta supe aguapitako ayemongueta kiraiyavepa sekireita ayapo, kiapepa ayapota jokuae, mbaepa arajata mbae temimondepa amondeta jaema jeta tipo de entrenamiento oime no jaema jokua jokua rupi yayupavo supe